حيواني الاليف هو البلبل لان ميحتاج هواية عناية ولان صوته يغرد يحسسني بالتفاؤل خاصة من اكعد الصبح اسمع صوته يظل يصيح الا انزل عليه ومن يكون جوعان ويرفرف حيل حيل يعني البلبل هيجي احبه احبه